Mi sawran sobajo am to har o yidi o ekkita vindugo be jangirde, o soda deftere be bindirgol o dinga vindugo kujeji duddum ha nder deftere mai be bindirgol mako ngam bannin on hokkata mo nasaraku o ekkita vindugo be jangugo nder wakkati sedda.